زما په فکر په نړی کې اووه زره شاوخوا <hesitation> ژبې شتون لري ، البته اووه زره نه زیاتې ، په داسې حال کې څه دا نور هم وده کیي او کیدای سي له دې نه زیاتې زبې باندې خبرې وسي.